في احد الأيام صفر الشاحر نفس صغر ساحر النفس عن طريق الخطأ وعندما كان يأتي الناس اللي كي يروه لم يكن مرئي بالنسبة إليهم فكانوا سوف يدهسونه ولكن صاروا